Ny karazana tournevis, misy tournevis fisaka, ny tournevis etoile, ny tournevis fisaka ampiasainy amin'ny ohatra hoe misy blon fisapisapisaka ary araiky étoile ampiasainy amin'ny araiky araka ny endrikinazy amin'ny maha étoile azy.